﻿JYande puereko mopeti rami, mopeti tëtape yaiko, erei jaeko mopetirami ñaita, yande mopeti yemongueta ikavigueva jare jukurai yayopopi jare ya, opaete mbaepe, opaete mbaraviki yayapo vaera, yaiko vaera mopetirami, jokua <hesitation> jaeko mopeti mbaraviki tuisague, opaete yande cada uno jare, jare ñamomopeti vaera yemongueta mboroaiu, yoparereko, jare opaete jukuareta, ikavi vaera yaiko jare oyerovia vaera tëta oikovi